Ndiduà ámi mághá nkàn áde garri nefèrè átidot <hesitation> ntàk ámi mághá ádè kè áfèrè ádè ásè nnèm mién èti èti mmádiá áfèrè ádè ásè nkòb uyòkó nkòb ukòh kè idèm nkòb álulu so mmèmà áfèrè átidot átá èti-èti k'uwèm ámi.